Mahakasike teleskôpy zany ah, tame voalohany aloha ah da gaga oe ino ra- raha mahabe raha fa izy io zany e fahitako anazy mety misy lentille zany gnamign'ao, da igny amizay zasy sa igny e mahavy anazy oe mihabe e raha refa hitendre da raha ki- visika akô visiky io da hitenao amign'ao da selasela avao da zakabe agny e fahitategna anazy.